Polsha madaniyati folklor musiqa va adabiyotga boy chopin kabi bastakorlar an'anaviy raqslar va oshxona masalan pirogi taomi mashxur tarixiy yodgorliklari ham e'tiborga sazovor.